هلا بك كيف حالك؟ أنا سعيدة أنك تيجى عندنا اليوم، شوف عندنا سيارة جديدة رائعة موديلها الفين وأربعة وعشرين وهى مثال للراحة والأداء العالي، تخيل نفسك بس تسوجها، نظام الصوت فيها وايد ممتاز، والكاميرات الخلفية تساعدك في الصف، والشيء الحلو أنها موفرة في البنزين يعني ما بتخاف من مصاريف الوجود، وبعد السيارة مزودة بأحدث تجنيات الأمان.